Uxesein xasen san felipe nditho t'una nchitsje ndachasen yenan ncho ndataxi nchetsje na ndataxi nexen sen taxra jmanchitsje thina ntho ntho uxintha chjan ntho t'omanchitsje chjan jma <noise> t'omanchitsje ko jnayua ya tachjan ntho singathema sesig'o kon licuadora o xruchri ke xrin nch'i ruxindatesi ya resingathe je'e ndo ndathji gulandu nditujni ndaxra jma nchitsje ya nesen nchasen nth'i konixin parangui fiesta chondasi o c <hesitation> pleaños nixin si ndaxra jma nixin jnandu chajna thigu thigu kast clavo ku este ingujin nthia yan nt'o thigu jna ndu jna tsixema tuxin jna ya ixi itjigo nda ntho nthu xintha o ndaxra jinthe nexin chirrunexin si san ntho nthuchiga o ne sen nth uxintha nexin na ndaxra jinthe ng'e chiye chunda xan sengi na ya ye comida ya ya nen ne sin unguji compleaño jina iya anua'a na ya thi kuañaxin ne sen.